विश्राम शब्द के मै ऐ कहना चाहत हो की जब कोई हर थक जाएल। तो ओके आराम करे के होथे चाहे ओ हर काम कर के थके। अउ या सफऱ या खेती किसानी कर के ओकर। बाद जब ओ हर पसर जाएल तो ओला आराम करेल। ओहि हर विश्राम कहलाएल अउ आदमी रेलवे स्टेशन बस स्टेण्ड में। विश्राम गृह होते वही आदमी मन आराम करथे, नहाथे धोथे खा थे पिथे।